Dabbaaji kalluɗi kani ɗiɗon ɗiɗo waagi ɓe ɗon feere feere e nder leydi, e ɓe woodi heddorde. Nyaari ɓe woni koɓoraaji, paitoonaaji, viper, e rattlesnakes. Liɗɗe ɓe woodi igoonaaji, geekoji, shameleyoji, e monitor liɗɗe. Turtli ɓe jogii rewɓe e leydi ndiyam e leydi mbuddi. Korkoɗe ɓe woodi korkoɗe Naayil e korkoɗe saltwater, e alligatoore ɓe woodi e Amerik Fombina e Chaayna. Komodo dragoon woni liɗɗo ɓuri ngoni e gollal, e geekoji ɓe fowru waɗi habɓu laawol e hoore. Skiŋk ɓe woodi liɗɗe rewɓe kadi waɗi yamirde e wuli, tee gila monster woni njedɗo naatnata e rewɓe ɓe leydi Amerik. Tuatara, rewɓe njiyɗe e New Zealand, woni liɗɗe kamɓe tee rewɓe ɓe woodi ɓurngol.